باش نغسلو سنانا اولا خصنا نعقمو الفرشاة مزيان بالمان السخون من بعد غنديرو عليها المعجون و من بعد غنغسلو الفك العلوي من الفوق للتحت تنكمل الفك كامل و غنتقلو للفك السفلي من للتحت للفوق حتى نغسلو الفك السفلي كامل و من بعد نغسلو السنان من الوسط و ندوزو عليهم الخيط بين السنان